Jirkur, ga brage thāgth, maga tuko jirikur ga brage thāgth kana, gatuko jiri ghi neda gotu ga gaba kra thāgth sharimadu amvi tabeji ma umdunu kama ilmagon kwa ma madiyaye abare maner makarantanya maner adingan ye maner meyaye kane gan umvo neadi meso kage wulgan umvone adi sa maga tuko kalar nenda yaran ko yan ga kude meso ala, ahenya duye marghi sira kamda bara thāgth ne ko ne ghi tija, umdulaka kuma gata wula thāgth na, maja wulan gatika adin yaye shawalaka jatikogh, umtulaka maja wula madara gan yaye thāgthghi mawulan tikan ko umdi dara magon ma kajara bara, so gauwiyan ali yan ya uwi nuka umdu daran shawa kurin ma me gar kume memetija yaye ya uwi nuwalage kama gudarama waye kawa yagushe da thagth kawa me mo gutukra gujadi kagumthugh dom umdura mdaran jathurgthwa umdu nuwa lan kad umta nuwalan wa yaye jako jajach kana sigan kadkal wa ya kane gam yauwi tukan kane gan wa, ‘a’ shawa karye umtazimu wa kana umdale ma wuri tika shrwa kurgah jahmu kana gamo alay yau ne da aram ye manuwa lam akwi moye dukigan.